Ny fomba famokarany lokanga feo. Lokangy zañy da mamoaka feo no fa kitihi-teña amin'ny hazo efa spesialy amiñazy zañy taly amy lokanga iñy. Da amizay bakeo miozongozo da iñy mampangotsokotsoky feo da mahazo feo lokanga teña.